لا طبعاً أختار السواق، أنا أخاف جداً جداً من السواقة وإني مثلاً أسوي حادث أو أتسبب في إن أحد يموت لا قدر الله، أو إني انا نفسي أموت بسبب إنه يعني ما أعرف أسوق وكذا، فطبعاً السواقة بالنسبة لي شي مرعب فلابد إنه يكون عندي سواق خاص فيني، لكن طاهي لا ما ما أحتاج طاهي أنا أصلاً أحب الطبخ من وأنا صغيرة وشاطرة في الطبخ بعد فما أحتاج طاهي.